Iisraeli kultuur, noh, tuu um juudi kultuur. Tuu um juudikiilne vai tuu heebreäkiilne kultuur. Juudi rahva uma. No tuul ummaq väega süväq juurõq muidoki. A tuu täämbädse päävä iisraeli kultuur, no tuu um jo hoobis tõistsugunõ jälki, ku tuu vana.